إذا تبغى تسوي الآيس كريم في البيت تحتاج كريمة خفق ولبن مكثف، خذ كوبين من كريمة الخفق واضربها بالخلاط لين تصير كريمية، ظيف كوب من اللبن المكثف، وإذا تحب نكهات تقدر تظيف فانيلا وكاكاو، بعد كذا صب المزيج في علبة وخله في الفريزل لمدة أربع ساعات، بعد ما تتجمد طلعها وحركها شوي وبس صار عندك آيس كريم لذيذ وجاهز.